स्वतंत्र इच्छा उन ये केवहे जी में कोई रुकावट नी आवे। <noise> अपने कई कई काम करभआ में बाधा नि आवे। ऊनी ए स्वतंत्र इच्छा खेवे। एर अपन कई कई काम करा नि तो अपने मन में एक तरह से स्वतंत्र भाव रेवे। अपन एकदम आजाद होकर काम करा जिसमें कोई बाधा नि डाले। तो अपन ऊ काम ए पूरी तरह से पुरु कर सका। ई वजह से स्वतंत्र इच्छा हों बो मानव के लिए बहुत जरूरी है।